لا ما ما عندي ايمان بالاشباح - وفعلا اكو ناس تصدق بيهم واكو ناس ما تصدق - وهذا يعتمد طبعا على هو طريقة تفكيرو أو المواقف الي صادفا بحياتو - اكو من يتابع أفلام رعب كثيغ فشوية متأثر - فتبقى هي قناعات كلمن وقناعتو